कोनो से शादी करे से पहिले हमन ला ओकर हर जानकारी ला ले लेना चाही जैसे ओकर उम्र आऊ ओकर नाक नक्शा आऊ ओकर पढ़ाई साथ ही ओला भी खोज के मौका देना चाही।